Ndokizi mifanya suwangali mwaka elfungi njayo hata mwele kumvokodni insha kweli yuwesisavo manawali nge ndange kuwa na umeku nali yapo yandwali sharundwali zeng sumbua kwete izengu shundo ze ngefanya ispokuwa ipumsika nekiwila kachao ungle basi